پلئیر اک الیکٹرانک ینتر ہے جو میڈیا فائل جیویں آڈیو، ویڈیو جا ملٹی میڈیا سمگری نوں چلاؤن لئی ورتیا جاندا ہے۔ ایہ ساڈی منورنجن اتے سکھیا دے دُوہاں لئی بہت مددگار ہے۔ پہلا، آڈیو پلئیر — گیت، سنگیت، آڈیو، کتاباں سُنن لئی، ادھارن ایم پی پلئیر۔ دوجا، ویڈیو پلئیر — فلم، کارٹون، ویڈیو، لیکچر دیکھن لئی۔ تیجا، <hesitation> ملٹی میڈیا پلئیر — آڈیو، ویڈیو، ایمیجز اسٹورنگ اتے ڈاکومنٹ ہینڈلنگ، ساریاں چیزاں کٹھے چلاؤن لئی۔ آن لائن جا آف لائن دُوہاں طریقیاں نال آٹومیٹکلی کم کر سکدے ہاں۔ منورنجن نال سکھنا اتے جانکاری پرابت کرن وِچ سہائے۔